0chumba chai, katugambe chai yamajani, nenkwata, nempemba 0muuro gwange, hasigiri orba hakyooto, nentakamu amaiizi musefulya yange, ntekaho. Nendeta 0mujaja gwange orba kalifuha, nentekamu. Negaisana negakwenda kuchamuka, nentekamu amajaani gange, gachamuka, nenyihaho ntabura chai yange.